Ñanemiari yave kua libre albeldrio ye jae ko ome yandeve oiparavo kirai yande yandequirei yaiko vare jaema jokua yaiparavo kavia ye yanderei ma ko oi jaeramo ko ikavi ñoi yande ye yayemongueta kavi jare yaiparavo vaera kirei ko yande kierei yaiko kua ivï pe.